Yë mu'uxë nebyë jue a'ax yadyun yë pyëñ jue a'ax yaxtap tijatyë të tyët'snë, tijatyë je ut's ay tyam a'ax jedun yaj mech, jyasëm jyakëy o pë kaj yë mey dyët's yë a'ax dun este yaxu'ux am a'ax dun tyak, axu'ux am a'ax dun je'e jue yak oyëy odyëkam a'ax dun jyawa'atyë jadunt's a'ax dun nënya'adyun nënya'abëkëyi nëkxë a'ax dun yajkojnë pyeñ.